<hesitation> Ino ma e ao aminay atoy ai tsy de misy hoe karazagna lapoaly karahankôry zegny na karazana kaseraola karahankôry zegny fa matetika ai <hesitation> kaofa le raha jiaby <hesitation> mety agnanaovanaovagna frity regny ôhatra hoe hagnano fritin-daoko zah ai de <hesitation> malaka lapoaly zegny hoe mampiasa lapoaly de <hesitation> kaofa ôhatra hoe hamana rano ndraiky zah de malaka kaseraola zegny hoe raha manifinify afaka hamanagna rano regny zegny atao hoe kaseraola ity.